Ai fampiharana ny demokrasia zô an de mety tsara sy amin'ny fitondrana fanjakana satria a aminigny an safidin'ny vahoaka malalaka si aminigny fa tsisy hoe ra nifôrifôrisena zany, fa samby amin'ny malalaka aby si jiaby.